A jatai iniri kuu tíkua yua jii jaa nani, jii tíkua iaa kakaturi jii chii jataiinri chii kasari ntucha jaa kajiri jenari te suni, yua chii kaa kaña jena’aña jaa suni tana, tana suni nu naun ta’ayo in kue’e soíí, kue’e xini te tana, tana tíkua, tíkua yua ka kaña jii jakuu tíkua luli ka ka’aturi jii.